காற்று கருவிகளின் விரிவான பட்டியல் இங்கே. அல்ஃபோர்ன் ஆல்டோ கிளாரினெட். ஆல்டோ புல்லாங்குழல் ஆல்டோ சாக்ஸபோன். பைகள் பாரிடோன் சாக்ஸபோன் பாஸ் கிளாரினெட். பாஸ் புல்லாங்குழல் பாஸ் ஓபோ பாஸ் சாக்ஸபோன். பஸ்ஸூன் பிர்பினே வளைவு. கிளாரினெட் கான்ட்ராபாஸ். கிளாரினெட் கோர் ஆங்கிலேஸ் கார்னெட். க்ரம்ஹார்ன் டிஜி இரட்டை பஸ்ஸூன். துல்சியன் ஆங்கில ஹார்ன் யூஃபோனியம். பை ப் புல்லாங்குழல் பிரஞ்சு கொம்பு கார்க்லின்.